Si burung tii sa ca ma tedu mpu jadi ca waya na u bunga bunga atau u dadina pera tongkona motu wo awana mo aki sarang wotu si wana mo sarang pata duanga